komiði sæl lof mér að falla nýjasta mynd leikstjórans Baldvin z verður frumsýnd í vikunni þetta er nöturleg frásögn um fíkn byggð á raunverulegum atburðum

lof mér að falla fjallar um tvær unglingsstúlkur sem leiðast

í heimi fíkniefna með dýrkeyptum afleiðingum handritið skrifa þeir Baldvin og Birgir Örn Steinarsson tilurð myndarinnar má rekja til þess að árið tvö þúsund og ellefu vann Baldvin að forvarnarverkefni í gegnum það komst hann yfir dagbækur konu sem hafði svipt sig lífi eftir að hafa

föst í viðjum fíknar og

verkefnið datt upp fyrir en eftir sat Baldvin með sögur af nöturlegum veruleika sem honum fannst hann verða að miðla opna augu

fyrir þessu að þetta er í gangi hérna og það sem meira er

hvernig stíllinn á myndinni ætti að vera til að fólk myndi trúa því en svo er það fyrst og fremst leikurinn og leikararnir að fá

inn í þessi hlutverk þegar maður kom heim og

jibbý hvaða mynd og ég svona já þessi mynd þá var það svolítið svona smá hik léttasta myndin til að taka að

já það kom smá hik og maður þurfti að hugsa út í þetta ég talaði við nokkra reynda leikara um þetta og og velti þessu klárlega mikið fyrir mér en

flestir reyndir leikarar sem ég talaði við sögðu að þetta væri þetta væri erfitt en að fá krefjandi

hitti fjölskyldu þeirra og það var dálítið erfitt að fá þær

en ég vissi að þessar stelpur eru sterkar þær eru algjörir töffarar

ég gerði þeim líka

grein fyrir því að ég væri að fara að þær höfðu alltaf valdið til að segja hey Baldvin slakaðu nú á þetta er aðeins of mikið við þurftum að fræðast og hitta fólk til að fá innsýn í

það var ekki það einfaldasta í heimi en við fengum

í höndina á okkur í gegnum hvert skref

mér fannst ég búinn að vinna svaka flotta vinnu við vorum

sex mánuði fyrir tökur svo fórum við með þær í klippingu og það átti að

þeim hárið og

að við vorum að raka

hvernig verður þetta í tökunum en það komu alveg dagar þar sem ég var ekki bara leikstjóri

að hreinlega að taka utan um þær og

voru erfiðir dagar og stundum enduðum við öll grátandi saman og

klárlega nýr heimur

heimur sem ég vissi ekki að væri til á Íslandi jú ég vissi af því en samt ekki það vita allir að það eru krakkar sem eru að týnast það eru krakkar í neyslu en maður hafði ekki hugmynd um hvað hvað var að gerast og á Íslandi það klárlega opnaði augu mín og Eyrúnar og lærdómurinn sem ég dreg

er að ég lærði að ég

með fordóma maður setti á stimpil

alls ekki að barnið sitt fari þessa leið veit að það er ákveðið varnarleysi gagnvart því þetta er ógeðslega að vera foreldri í þessari stöðu ég var líka með fordóma

hugsaði af hverju gripu þau ekki fyrr inn í af hverju gerðuð þið ekki þetta þú getur ekkert sagt

miklu flóknara og stærra en það ég vona að fólk almennt

opni augu fólks fyrir þessum raunveruleika sem er